Egaq lukku just egä võti vallalõ ei tiiq. Lukul om vaja kimmäst võtind. Ja es'ki ku võti lätt luku sisse, ei tähendä tuu tuud, et tuu võti lukku vallalõ tege.